<hesitation> Non di tengiu unu chi preferru rispettu a s'attru <hesitation> deu penzu chi in qualsiasi modu n'ui creggiasa sonai e cantai <hesitation> al v. Al variare de sa limba finza cantada <hesitation> u'artista potidi essi bravu in qualsiasi manera. <hesitation> Certu deu ammiru e appu ammirau sempri Andra parodi che forzi sa ochi pru bella chi euseu tenniu in Sa.